Allor sincerament appena teng nu poc 'e tiemp libero m' piace sfruttarlo buon. Perchè mo cu tutt 'a vita, <hesitation> cu tutt sta vita frenetica, chien 'e scadenz e problem, truvà nu mument p' rilassarsi è diventato quasi nu lusso. Di solito la prima cosa che mi piace fa è sicuramente ascoltare musica, pecchè m' mett pace, mi cambia l'umore. Metto le cuffiette, mi siedo, chiudo gli occhi e mi lascio trasportare. A seconda del momento ascolto o rap, o nu poc 'e musica napoletana, o comunque cose tranquille. E a vole m' pare che 'a musica m' legg 'a ment. Dice proprio quello ch- che sent, che sent dint. Senza <hesitation> senza <hesitation> che parlo. Pò <hesitation> comunque quando sto chiù rilassata e senza pensier m' piace pur scriver. Comunque niente 'e serio, però ogni tanto mi escono pensieri, emozioni e li butto <hesitation> giù. 'Na specie 'e sfogo. Comunque scrivere mi fa bene, mi fa sentì leggero, magari un giorno tirerò fuori pur coccos 'e bello. Pò n'ata cosa che mi piace fa è uscì con gli amici. Basta pur 'na passeggiata, nu cafè al bar sotto casa o 'na serata tranquilla, nun serve fa chissà che cosa. L'importante è stare insieme, ridere e parlà 'e tutt e nient. Perchè come dico io, chi ten 'na bona cumpagnia nun sta maje sulo. E poi quando tengo abbastanza tempo m' piace pur a viaggià. Niente viaggi esagerati. Comunque pure le gite fuori porta, <hesitation> scoprire un paesino, un posto nuovo, cambiare aria mi fa bene, mi apre la mente. <hesitation> Anche pecchè ogni posto ten comunque 'na storia, 'na tradizione, 'na cucina e comunque mi piace assaggià e scoprire vari posti. <hesitation> E invece si stong 'a cas m' piace guardà film o serie. Soprattutto quelle che ti fanno riflettere o che ti tengono incollato fino all'ultima scena. Certi film ti restando dint 'o core. Pecchè ti cagnano pur 'o modo 'e verè 'e cos. E poj sincerament mi piace pur a nun fa nient, proprj nient. M' metto sul divano, mi guardo 'o soffitto e sto là. Anche perchè a volte è bello pure staccare, senza fa niente e stare in silenzio. Magari scorri un pò i social, guardi. <hesitation> E mi piace comunque guardare le influencer su Instagram e vedere un pò cosa fanno.